Mamlakatimizda futbol, futzal, kurash va boks kabi sport turlari kuchli rivojlangan bo'lib, aholining asosiy qismi futbol va boksni kuzatishadi. Olimpiyada paytida asosan boks va futzalni kuzatishadi.